Ngati Nge Tuanak Miamang Mea in N.T.M. <hesitation> Hetiang Turan Ingaileinem. <hesitation> Tsyentetsu in Titiamlawtsangte. <hesitation> In ngaylawtsangte hawam trina lom. <hesitation> Amaerotsu buikling takin <hesitation> kanlung oi lawna le. Tantukop lawna te. Tlang taka in syilhean. <hesitation> Mboina tamsog kegancing fel trina sin. Tia Miamang Mea in N.A. in biaklaw ring hisong. <hesitation> Tewlchaber asindonlaw. He. <hesitation> In tsyentratna tehi ilut ani tsuan. <hesitation> Atiemlawtsokapok tsangam meiro. Tiamtsan ai tsuan. <hesitation> Tsyentra lawhi. <hesitation> Alawboi twizokasin. <hesitation> Kalla. <hesitation> Ngeitam tuvadil ro le.